عاش شادى الناس تحت الما يحسراه، يا ودي نشد خيرات و ما شاء الله، ها نشد وحد لدقيقه كذاك تحت الما، تحت الما ثاني بلا ما، ها معلياش في هذي راني مدرب راني شوف راني قاري عليها قرايا، راني درت عليها تدريب مكثف ثاني موش حتى تدريب عادي، دربت عليه مليح، نعود نوصل حتى سبعا و عشرين.